باش يجيك كسكروط بنين برشة صب فيه الزيت قبل ما تحط لهريسة، وأنزل عليه باش الزيت يدخل في الشيرة الفوقانية ولوطانية أعمل بزيت الزيتون، ومن بعد حط الهريسة كان فما سلاطة مشوية، <hesitation> أقلي عظمة حط شوية تونة شوية خس شوية طماطم، حاجة بنينة برشا برشا برشا، كان تحب زادة تزيد كعبات زيتون فلفل براعبيت حاجة بنينة برشا.